कॅनडा हायसारला हावामान प्रदेशा प्रमाण खूप फरक आस्ता। देशांतल्या थोड्या वाठारानी खास करून भितरल्या वाठारानी गीमाळो लांम आनी खूप थंड आस्ता आनी तेतून खंतिन्युवसली बर्फ पडता। कॅनडा हायसार थंड गीमापासून उष्ण गीमाळो मरेन आनी दर्या लागिच्या सौम्य तापमान कडल्यान मध्य प्रांतातल्या चड तापमानमरेन वेगवेगळ्या हावामानाची परिस्थिती आसां।